Tum fofor a menya mepɛ a ͻbͻboa ma meetum aboa afofor nye tum a ͻboa ma ihu obi n'adwen a ͻrodwen. Sɛ itum hu obi n'adwen a ͻrodwen fa afofor ho a, ibotum aboa afofor abͻ hͻn ho ban ma wͻnnkͻ nsͻhwɛ anaa bͻn a obi rehyehyɛ ama hͻn dɛ wͻnkͻ no mu. Ne dɛm ntsi sɛ menya tum soronko paa dze a, ͻno mepɛ tum a ͻboa ma ihu obi n'adwen a ͻrodwen fa woho.